Raha sagnatria za ôhatra tafamaky vera an-tragnon'ny namako aka de magnano azafady aminazy: azafady ngiahy ai! Tsy kiniàko izy igny teo, de manontany azy an-tegna hoe: a sao de afaka ohatrino vidiananazy tô ai soloàko vôla izy to ingiahy azafady ai, hozy an-tegna foagna.